شهر واحد بداية السنه فيه الخوف والحسره والامل فيه مراجعه الحسابات والتخطيط للجاي فيه مراجعة النفس ماهي انت هنا عندك سنه انتهت وسنه حتبدا فبتغيم الفاتك شنو والعملتو شنو وانجزت شنو والجاي عليك شنو في ناس بتهتم بيو وبتراجع حساباتا فيو وفي ناس بيمر عليها مرور الكرام من غير اي حسابات من غير تخطيط من غير تفكير كده يعني